Karazagna saosy maro aminà nahandro a de misy saosy besamelle, de misy saosy blansy, de misy saosy tômaty, de misy saosy pistasy; de saosy tômaty tegna matetika atao aminay aty fa io foagna tegna misy mbanà saosy pistasy.